واه الفن يقد يسقد المجتمع بارسكو الفن يحكي على دي سيتواسيون كاينين ناس ما يقدوش يعبرو واش هيا سيتواسيون تاعهم ك ساسوا فن يكون سينما ولا غناء يعني الوحد يكون عايش حا سيتواسيون ما يقدش يوصفهالك حتى يسمع هاديك الغنية يقلك أنا راني نحس هكا و لا يشوف هداك الفيلم هديك القصة يڨولك أنا راني عايش هاد القصة سما نتايا هكا تقد تفهمه و مام نتا تقد تفهم الناس تعطيهم مثال بالقصة تاعك بار رابور لهداك الفن يعني كي الناس تولي تقد تكومينيكي أ ترافار الفن المجتمع غادي يتحسن باينة الكومينيكاسيون توجور ترفع من وعي المجتمع